Katsajala kõgõ välläpaistvamb tunnus um tuu, et täl um katõsa jalga. No ja tä eläs mereh. Ja nigu ma arvo saa, mõnõq näist võivaq väega suurõs kassuq. Ja sis näide jalgo küleh ummaq sääntseq nigu iminapaq vai sääntseq nupik- nupikõsõq nigu sääntseq. Sääntseq ummaq katsajalaq.